Lo <noise> ke es la la la hoj taqee' la winaq cada hoj como sexo ixoq y imasaq wula lo ke es lo ke re' la fortalecion reh qa vida tanto como la ixoq dice ke la ixoq wula mas esperanza de vida reh ke janaj imaas janaj ixoq dice ke wula lo es la fortalecimiento reh rivida aunque la ixoq nrib'an perder lo ke es la la kik' pero la ixoq wula casi el setenta y dos por ciento reh reh rivida va en cambio a la imaas ti casi el similar el sesenta y ocho por ciento reh lo ke es ri vida entonces hoj como seres humanos hoj debemos de protegernos porke hoj tanto como ixoq y imaas ntenemos ke nqe'nam proteger qiib' reh lo ke es qavida porke durante ke la ixoq nriye' rik'uun porek la ixoq re' re' la ixoq mas nrib'an arriesgar riib' rivida porke lo ke es la ixoq este nrib'an perder lo ke re' rikik'eel entonces nwii' rak'uun va entonce <noise> la imaas este nrib'an pero lo único ke la imaas es mas en fuerza en devilizacion onteera lo ke es ke re' re' nrib'an la imaas en cambio la ixoq nrib'an mas fuerza lo ke nriwii' rak'uun pero qa' mood hoj nqala' ke la ixoq wula mas ri fortalecimiento reh rivida Casi el setenta y dos por ciento y en cambio la imasaq sesenta y ocho por ciento are' taqee lo ke es ki esperanza de vida ke kieh wula mood nkiwii' verda antonces si hoj nos damos cuenta ke la winaq taqee' de hoy en dia wula mas ixoq ke imaas entonces hoj como seres humanos debemos nqa'nam cuidar qiib' reh wula mood nqawii' maas wach mundo verda entonce hoj hoj tenemos ke nqak'uxum nqa'nam alimentar qiib' bien reh wula mood nqa wii' maas